भात पकाएवाला के भान्साघर कैसी जाउन भान्सा घर रहइए त हामिन के ओकरा खाए पिएला चाहे कौनु समान राखेवाला ओकारा सबसे पहिले ऊ घर के माटके घर बाट ओकारा निमन से बहरा इसी ओकारा निमन से निपैसी निप्के ओकरा निमन से सुखा देसी ओखरा बाद सुखाके बाद ओकरा हामी के जन खाएवाला चिज बाते त राखैसी राखे के हामी के कथी पकाए के बा कति करे के बा औसांख्य हामी के करैसी अगर कोठा के घरबा त हामी के जाउन भान्साघर बाटे चाहे भात पकाए वाला चाहे जन भात तरकारी वाला ओकारा हामी के भान्सा घर कह इसी भान्सा घरमे हमके कथी करैसी त निमन से पोस्तेसी त सुखाई सुखा जाइसी शुक्ला के बाद मे ओकारा खुब निमन से खाए वाला चिज सब राखैसी जैसे उ रखलासे हामी के भात तरकारी तरकारी उ फोहर बाँके कति करैसी एगो ठाउँमे गोटा देसी चाहे छोटा मे राख्दैसी चाहे बाल चाहे बाल्टिङ मे राख्दैसी ओकरा हामी के कति करैसी त कौनो ऐसान फोहर फेकेवाला मान रहित ऊ मान मे फेक्दैसी न त खेतमे फेक्दैसी ऐसन के कति होइए भान्सा घर सफा भी र इए खाइवाला चिज राख्ला पर साफाभी रहहिए ओकर बाद मे फोहर सब नहोए ।